Än ispäjkyajpa't ijtu katzu', ijtu pata'k, ijtu limonh, ijtu m laurel, ijtu apyopä', ijtu apyopä, ijtu täsykuy, ijtu katzykuy, ijtu si'na, ijtu cinco negrito, ijtu esykuy, ijtu tzajsa', ijtu ijtu cipres, ijtu tzinkuy, y ijtyajupä tza'moj.